هي هالأيام الذاكرة صارت مهمة أقل من أول. لأن عندنا طرق للتسجيل وطرق أ- تعرفون صور نقدر نصور بتيلفوننا وطرق الكتابة. هو المهم الواحد يتذكر، لكن هذا مو أهم شي. أهم شي الواحد يكون إنسان جيد والأشياء الثانية هي تعتبر ثانوية. فإي يعني الذ- الذكرى- الذاكرة يعني نص نص صايرة جذي.